النوم على خاطر ان الواحد ما يجدرش مثلا يرجد في اي وجت. لكن الماكلة لا يجدر ياكل في اي وقت، فلهذا الماكلة تكون يعني متوفرة اكتر من النوم، فلهذا الواحد يختار النوم باش النوم حاجة مثلا مش متوفرة في كل ساعة في كل وجت في كل دجيجة فى كل ثانية. لكن الماكلة انت تجدر تاكل الصبح وتجدر تاكل الظهر وتجدر تاكل حتى بين الصبح وبين الظهر يعني بين الاوقات.